إيي مره كنت متحمس سوي أكله جديدة حق الأهل و لما طلعتها م الفرن حسيت لقيت أن الملح زايد وايد ، الملح زايد بشكل مو طبيعي ف حسيت إن حظي كتير سيء و الأكله ما زبطت و تعب اليوم كامل ما زبط ، و لكن تعلمت أن اكون دقيق بعد.